A de lo ke de limjien ndeu kauk de ke nunu pues nejeiñ kiajai baleik saria kua manaei na manaei lamjen ngjai tibiñ kara kul'us kupu mat los ke majau ngjai majau til'iajau kupu mat matapeiñ malakat malamjen <noise> saria batei ndeu kaung nunum ke es pu canicas rapu re limjien kua lumei manatsjau ngjai kara li kitch'il rapu burua manat'ei jai manamjep nda chicani ngjai manatei nal'es nda ngjai chi <hesitation> ndaei ngjai chi nin'ieje kujupu kua mandadial rapu canica manaei ngjai y ya napu namat pus malajen y y ya rapu ke limjien batei l'eje rapu rapu canicas karat bateik kiajai karat de nui o de ranjut de kiñiuik de lo ke malaljet re l'ik rapu bat'ei kiajai ngjai limjien buruan <noise> batei ngjai de limjien batsjau nda ngjai chi timjia'au skandep de ngjai rapu batei ngjai limjien pu lute ngajam tikjiut nejeiñ kiajai rapu nejeiñ kiajai malatejeiñ ne l'i rapu manaei ngjai rapu neuk se kutap kuaja'al napu ne ya nduteje y napu nda se ndume pus jui ne ba man'ujuiñ malaku y rapu manei namajail ne skan'ia re <noise> l'ik se buma'aiñ. Rapu kauk nejeiñ kiajai nunu y luego kujup nejeiñ ke de limjien par malaju'u también rpu kiajai lo lo ke kauts malaljet re l'ik rapu rapu nejeiñ ngjai limjien kiaji ngjai bat'ei li'jiu'u ne ne l'i rama y nda lijiaiñ napu pus madua jui manaku'us hasta ke no jui manakejet y si ni pe ndukuejet napu l'i pus napu ne jui jai lijiai komo lu'ui jui bateje y luego rapu nejeiñ ngjai kiajai de mat kiajai jai buruan nejei lili nejeiñ jai til'iejel ndajap l'ik rapu nejeiñ kiajai aveces kiajai bat'ei ngjai linjiaut pu nguang pu rapu bat'ei ngjai se mas banja'ach pu nguang pus batju'u l'ajaiñ rapu ngjai limjien kupi kimbiep rajuik e lu'ui ngjai si no mja'au pu rixem ngjai lijiuiñ kupu batje'eng sania nguljue bat'ei rama linjius batei lipiajat rapu ndeu mas kupu, kupu bakja y ya kiajai de k'ua manama kata'au saria nguang saria xixaiñ o o sania bareik manaei manama kaei kaei kapu'un makasu ya ya de kupu tikiji rama limjien limjien ndajap nejeiñ kiajai ndajap l'ik mujut per rapu kiajai ya kiajai ya kupu bakja ndeu mas. Pero ya kiajai ya kon sejep burua lu'ui pus chu ya ngjai ma burua libiaun chu re kanjet l'ik rajuik ya ni pep bangjai ndeu ke limjien chu nejeiñ la lamat rajuik kiajai pu tipiñ til'iajau til'iejel no pus manuban kupu bikian kupu maluban o puma nan'eje rajuik pus ramat limjien limjien pero ya es kon celular rama buput saria namjen kupu rama limjien butsjun til'iajau til'iajau pero ya rajuik ya kupu bat'ei rajuik ya limjien y chu ya ni pep ni pep bnagjai ndeu kiajai rajui chu ya de pur timbiajau de kupu batei limjien saria ke buput rajuik se nju'u bupu saria namjen kupu lim bat'ei limjien y ndeu mu rajui es til'iejel mat kara kul'us se kupu ndul'eje kupu pu rajuik limjien pus chu ya, ya mut ni pep bi pep kupu bakja chu es pur pur celular rapu re rajuik limjien kanjet batsjet per chu' bai nda kanje pus ya lapu saria kupu namjen ya lal'u'up pu kanje kupu rama limjien ya de de ba chi'i ya rama mbu sania celular limjien ya se mas bandaik pus pur kupu rajuik kupu batei rajuik limjien nejeiñ. Rapu chumani ya ka ka kiajai bat'ei libiaun ni pe ni pep kiajai jai ndeu mas ke kuam kaung nu'uem naljem kaung kupu tu'um kiajai timjiem pero chu ya ya mut ya kale kale bakja y ya y pu rapu re kauk nejeiñ kiajai ngjai lanu'u lo ke lo ke es kupu bakja lapajau y lanu'u por ke tumeiñ tutsjaut rubaik pu lanu'u kupu pu rajuik bat'ei jai limjien chu bai nda kanje enves de manatsjep ke manama kamjen kon nda lutsjau njiung ke no pus lambu napu ya latsju lamjen ya kupu pu bakja chu.